राडार सुरक्षाके तहनि खास करके प्रयोग करना एक प्रबिधी हे । जेहति हमरे रेडियो तरंगके सहायताति दुरि, दिशा आउ आकार पता लगैना काम करति । राडारके काम सिगनल दहना, प्रतिबिम्बन डेटा बिश्लेषन करना, डिसप्ले करना हे । राडारके प्रयोग हमरे बडा हवाइ जहाजमे यातायात नियन्त्रण करेक तेहना, शैन्य रक्षा प्रणाली ओहके बिकसित करेक तिहना, मौसम पुर्वमान, सडकके सुरक्षा तहना, सामुन्द्रिक नेबिगेसनके तेहना काममे लैति काहिककि यहका प्रयोगति हमरे हम्मर यात्रा ओहके आउर देश ओहके आउर बहुत से काममे यहका हमरे प्रयोग लाके सुरक्षित साथ आगे बढे सिकत होइ । काहिककि सुरक्षा प्रणालीके तेहना बहुत जरुरी चिझ हे ।